L'aginu nel trebaju es un pobrema mu corrienti enos tiempus que corrin. Pa controlal el aginu, hagu angunas cosas. Alo primeru es emportanti de tenel polo craru quál son las tareas más emportantis i hazel un pran de trebaju pa no sentil-si achombau. Tamién es güenu de hazel descansus i hazel exerciciu físicu p'atalantal-si. La comunicancia conos collaçus de trebaju i colos xefis es tamién mu emportanti pa quital-si d'enreus. I el sueñu, ai que dormil más oras.